Sohõ ciinay kaŋ go laabo ra i ga baa gumo. Toh ni di day sohõ sintina, Ayneha ɲga ne ay go no tey ya, Ayneha ɲga kaci sintina ga ma te Hausa ciine, Fulaŋ ciine, ga ma te Ingilisi ciine, ma te Yorbo ciine. Toh wane yaŋ kulu i sanney, i dumo no, Fulaŋay goono, mate no i ga ne a se, Ba'barbare yaŋ kulu goono, Mauri boroyaŋ goono, waney yaŋ kulu, ciiney i dumo kulu afo-fo no i go. Ni di Guba yaŋ goono, waneyaŋ kulu goono mate no i ga ne Mauri boroyaŋ goono, <noise> Arewa hayo mate no i ga ney a se, Hausance yaŋ wane yaŋ wo kulu i goono. Toh i kulu sanney dabam-dabam no i go, i sanney si hima nda care. Baykulu kaŋ ni mana waani wane ni si ne ni ma waani wane, laabu kulu kaŋ ni koy gwaro ni di kala da ni don-don. Toh ni di Ɲyamuranci yaŋ kulu goono, Indiyanci yaŋ kulu goono, toh da ni koy laabu wano ra ni mo sanni wadin yaŋ no i ga te. Kasar waje da ni koy, i ga te Larabanci yaŋ goono, waneyaŋ kulu sanney a dumo no <noise> Gubance yaŋ goono, wadin yaŋ kulu sanni yaŋ no, ikulu laabu waney sanni yaŋ no, da ni ga du ni ga waani, ni ga tey afo-fo.